Ma ün sport che riesu ne riesu nen a fe a i n'a ie diversi, a i n'a ie diversi però ün ën particular a pudrìa ese giöghi a boce, boce giögu però a volte giögu cun i amis però sun nen ün fenomeno però i auti sport a van bin